اه بعرف اصبح محب السباحة جدنن و بركب دراجات اتعلمت السباحة من ونا عندي تسع سنين والدرجات من ونا عندي خمس سنين تعلمت السباحة فحوالي تلت سنين عشان اطقن كل الحركات الاساسية في اللعبة